﻿ أنا نفضّل كون نبات في فندق فخم لاخاطش نبغي <hesitation> الراحة و خصوصا الراحة الجسدية. من ن-نرقد في مكان مرتاحة، نرقد في مكان آمن علابالي بلي ماكانش باش يجي حيوان يهجم عليا. ن-نرقد في سرير <hesitation> مرتاحة فيه، في مكان مرتاحة فيه، كاين الما، كاين <hesitation> لاخور. أما ال-التخييم في الطبيعة، ما ما نبغيهش بزاف.